nu nla maweru mohokwu nu oka elebadu nezikwa ezi, ezi oma bum zikwam bunu oya mera sumazinukzi ta bu ele beta zigwerum ma daziri ma la even ngerm inewe oka hu ezie omera elebedu nakanum oziaeze dahiri ikpara rumue ndahiri maji numesi oka oma keyam elebeda kamasinum okakem bonuiru oka kan memrsiri mburu nota oze nu oro kwukwo nziem kwegwu mbiarum bia dahiri elebedu neka ma kwe ma yizieke ma nta nworm baar oro okwukwo nmemasirim nla meweruke me bu nu ikere ma kam o ikerema ke chindke nyrumu imamasi aya oba he elebadu zikwarum nbunazi nyzmemazura abi ba garazikw am noso abagaru ne zikwem nnaka nu homa bumzikwem no yin ne ka nu oginenm ma nu ezi rorem oka oyisilim rumum aka oya magameisiri zikwaman renum so that obu ele yada iberibi nu hedum beaname.